Një ndërprerës drite funksionon duke ndërprerë ose plotësuar një qark elektrik. Kur shtyp ndërprerësin, mbyll qarkun, duke lejuar që rryma të kalojë te llamba, që ndizet. Kur e fik, qarku ndërpritet dhe rryma ndalon, duke fikur dritën.